Бубахшед, ки ман дер кардам. Дар роҳ мушкили нақлиётӣ пеш омад. Ман хеле қадр мекунам вақти шумо ва кӯшиш мекунам, ки минбаъд сари вақт биёям. Умедворам, ки вохӯриро бе ман оғоз накардаед. Бори дигар, узр мехоҳам ва сипосгузорам барои сабр.